Tokony hisyy fetrany tokoa a, ñy fahalalahany ñ'olo raiky maneho ñy heviny, satria laha tsy misy zay fahalalahan'izay, tsy misy ñy fetrany raha zay fahalalahan'izay, mañararaotsy koa ñ'olo, ka sambyy am'izay ñ'olombelo e, manao ñy hevitsy zay teany hatao, <shushes> ze raha teany atao an-kevitsy ny ao zany, volañiny iaby ndra ii ñy raha tsy me.